Ntsi epɛ dɛ epa obi kyɛw wɔ adze bi ho a. Mususu dɛ dza odzi kan no, sɛ nyimpa no bɛn wo a, ɔtse bɛn wo a, hɛn amambra mu no ebɛpɛ obi a n'enyim yɛ dur, nkorɔfo fɛr n'enyim ma oedzi w'enyim. Ntsi no inya dɛm nyimpa no wie a ɛna afei de ama yɛ- nyimpa no akɔ ekegya wo ɛwɔ nyimpa no a afom no no hɔ. Ekɔ a ɔyɛ dɛn ara n'enyim wɔ fɛr, nyimpa no hu nyimpa no dɛ ɔka wo ho a, sɛ onntsie wo koraa a, nyimpa a ɔka wo ho no ntsi obetsie wo. Iwie a mokɔ a moabɔ mo amandzɛɛ, asɛm no no mu yɛ dur a epɛ mpo a bu nkotodwe na nyimpa no nkasa mma wo <hesitation> Na ma akyɛwpa no nkɔ. Ɔyɛ dɛn a nyimpa no ɔde bɛkyɛ wo annyɛ dɛm na ɔnnyɛ asɛm a no mu yɛ dur a bia na obi a- afom wo anaa afom obi enyim enyim yi a, nyimpa no ka kyerɛ wo ara ɔwɔ dɛ ede ahomado biara to nkyɛn na epɛ nyimpa ne kyɛw hɔ ara.